<noise> Sokaky izao mahavita an'izay satria ireo fa miay zato tao, dimampolo tao, arakaraky gn karazany. Da ireo afaky tsy mihina telo vola, dimy vola. Da i tena maharitsy.